Bon, yimɓe norwees, kañun en duu sokkolaa, pateŋaaji, kañun e kulle jogiiɗe sikkoro. Ko ɓe ñaamata fuu ana heewi sikkoro. Ñaanduuji jon kaa joorɗi tan. <hesitation> Ko sikkoro woni e mun kaa sikke walaa ana weli. <hesitation> wiɗitagol an ka, ɗun holli kan, ayo.